Iyatu balewe, napake sissiqna untuk maqjaga. Najagai watakkalena pole ri olokkoloq eloq e manrengeng ngi. Iyana tu na masikakka ka sissiq bale dekku teqdeq.